نعم لما كنت طفل تظاهرت بالمرض مرة، أو مرتين؛ عشان ما نروحش المدرسة، كانت أيام تكون مليانة بكسل، أو لما كنت مش حابة أروح؛ بسبب الواجبات، أو المواقف اللي كنت مش مرتاحة فيها، كنت أقول لاهلي إني مش حاسة كويس؛ عشان أقدر أقعد في البيت.